जैविक सब्ज़ियाँ कू उत्पादन जैविक खेती तीरके से हूंदू जैमा कुई रासायनिक कीटनाशक उपयोग नी कैरें जांदूं। फिर किले की ऊंमा ज्यादा मेहनत भी करें जांदी और वांके संसाधन भी चैंदा इले ऊंकी कीमत ज्यादा हूंदी